﻿Obugirita bwiine emigasho mingi, abantu bamwe nitubukozesa kweyonja nkokushara ebyaara noku nokumwa amashokye gabaana bato, ezindi migasho zobugirita, nitubukozesa abarabaziira ebijwaaro nibabukozesa kishara ebijwaaro bakatungamu ebijwaaro ebindi. Kandi nomumarwaariro, nibakozesa obugirita baaba bari nkokukora habarwiire kubashemeza, abantu abamwe nabo barabukozesa nkoku nkokushara nkokuhaata, akahaatiise nkakatunguru yaaba arikwenda kuza, yaaba arikwenda kuza nkokuteeka, kuteeka ebyokurya. Obugirita nabwe bara barabukozesa abantu abarakora enkiito nka za rugabire, siripa, barabusharisa ehuuzi bakore ebyaapa byokubaziira.